Миср таърихи қадима ва фарҳанги хеле бой дорад. Фиръавнҳо ва пирамидаҳо рамзи фарҳанги онанд. Мардумаш ба мусиқӣ, шеър ва дин аҳамияти зиёд медиҳанд. Таомҳои анъанавӣ, чун фалафел ва кушари, дар байни мардум маъруфанд. Ҷашнҳои диниву миллӣ бо шукӯҳ баргузор мешаванд.